Ny fiangaliagna zavakanto fantako a dia itony aby: sarimihetsika, dia sarisikotra, taotrano a, literatiora, <hesitation> hosodoko a, dia mozika ny farany.